Ilay sakafo tena hoe tsotra kely ny manamboatra anazy an, dia ilay sakafo maraina hohaniko. Ilay izy an, <hesitation> mofo dia hosorana dibera. Dia ampiarahana amin'ny kafe sy sy ronono mandry mamy. Izay an, tena hoe sakafo farak'izay tsotra indrindra ny manao azy, nefa anisan'ny tiako indrindra. Rehefa hoe tsisy <hesitation> tsisy tsy nanamboatra sakafo, dia ireny no ana- no ataoko sakafo.